<noise> pertama kaweng nu ma aku ana ma masa rupae, au una mi skola hidi madrasa ma riya nala, smp. riya sma, laku me usa au una me kulia, tapi karna kurang aku biaya, laku au sembarentie, mi barenti, laku wa usea ulei au eseta tapi mikeu tae, keu kue laku mikawenu, hidi tradisi aku anau wati, aku anau wati ma, masa baru sma ma kalas dua, jadi au ete akama askola tolan tola supaya, supaya au usa na <hesitation> aku laese ta la date ae eseta, supaya ami sanang, ayang mau harap hidi hidi mema supaya apese, la supaya eso lusa makari am wale balei, la supaya naka beban naka au kuate, laku mete meseena, yang penting au skola tolan tola, riya nala usa, supaya eso lusa ma au ese laku awariiya, ba mati laku mama mati laku walei wale ma. Aku hidope subu ma, au eu hulei pise, supaya hidop aku ruma tangga laku iyana, aku lei pise ma laku halal supaya liku aku rupai me mangkaya ma intola, laku aku anau ma mati ae ma mati sanang, alaku tue tue laku wasaladie, wasaladima aueu waanedi, au tana dikata riya mati anau, supaya nakamisae wakidu, laku rupae ami pise ma ta bole ina husa, laku rupae ma mana panau sanang sanang supaya ami aahidope, ami aa tolan tola laku ami. Skaligus aueu wama lohaha, au eu leiya nu, riya aku rupai ni paledi, iyanu ma inala ianu, hato hatoi, ina nalana apoi yang ppaleng hidi nama apo ya ruwoma, ha kalu dapate ma sekitar ma loi saa. kiloi dua ada yang dapate utuna, utna lisi, ada yang dapate hutudima, supaya niko loko pisie ma karupai supaya mana lae tane tane riya ame hidope nikome.